Kiau nkuenk de biu njuu de nsaaung ni este kiua npu bi lami puro chiaung chiaunc que es ndeut de kiua mismo de kiua npu ke kara chiaung este kiyat nip kit nip njuande nip njuande ru laiyki de ramus ru laiyki kamus ndu mas kiyt y ru rañkiue mas mas nti y y pues kiau kuandu gua tankiy lnu lu ke ljiil xkidat ke kuajadat kiu katus cuando ya nju ya ya nup bandua nata nduk dampu nduk nkijil ru chiaugn y lami ñkie mpe cuando casi nip lami biu nau ntu u laljit laji ru rampiu nda tsjep nchiaung gameung que nijiy biu ntsaugn ni mjau ki nkiy ki nmiañ kiñkiy y ru chiaung y ru chiaung ke ndeut katus ndu mas kit nduk kadampu nduk ñkijil y ndu este pik te njaung nibiu ganu kiau gua tañkiy pues riat pemp kun ntjus y pants kun ntjus y ya nda naung <hesitation> ya naunan kiaguan tagujimban kun kji y y ya nda naung chiñi ya mas dijiu ya lami ru chiaung ke ke laiki biu kamus este ndu mas kit ndu ya ya te te kun njus ya tep gañchiy y ya pejemp ya mas ya ya ya bale bale lai ru. Nkias biu ntsaung y biu nstaung y ya njaung mas baledat liedat y mas este este ya cle lai y chiñi pues ya dijiu ya dijiudat liyet ya casi nip mjang njiaung ru ke kiaguan ru liedan mas kidan ndu gua naunan de ru.